Golooli ɓittan ñaamde, nawa haa to hoɗirde mun. Ɗi keewi waɗde ko buurtol majji. Kañƴi fof ɗi ndewa laawol gootol. Kañƴi fof ɗi cuuta, ɗi njaha.